هل تفضل الجلوس على الكراسي، أم على الأرض، أم على الأرائك؟ أنا أفضل الجلوس على الأرايك، لأنها مريحة وتخليك تسترخي لكن أحيانًا أحب أجلس على الأرض إذا كنت وسط قعدة مع الأهل أو في طلعة بدوية الكراسي زينة للشغل أو للأكل، بس ما تعطي الراحة نفسها